گرم ہوا دے بیلون ہوا وچ ہولی ہولی اُڑدا ہے۔ جس نال سُندر نظارے دیکھݨوں مل دے ہن۔ ہوا دے رُخ نال ایہ اُڑدا ہے۔ پر سِدھا نینترن تھوڑا مشکل ہے۔ ٹریفِک اتے شور توں بِنا سُکھ دائی انُبھَو دیندا ہے۔ گرم ہوا دا بیلون، موسم، ہوا دی تیزی اتے صحیح سازوسامان بہت ضروری ہُندا ہے۔ عام یاترا نالوں مَہِنگا ہُندا ہے۔ میرے انُبھَو محسوس کرن انُسار گرم ہوا دا بیلون، رومانچک، سہامنا اتے انوکھا انُبھَو دیندا ہے۔ پر موسم اتے سرکھیا دے ماملے ہمیشہ دھیان اندر رکھݨے پیندے ہن۔